Yia ko'o ya kutoovai ika ku ko'o ñu'u ya keena ya tiempo xachi, takuna yuvasii mintu a ya abuelontu, a na kixika taku suva taka xinio ta chi kiina ya xia sukuana su taku miaka ra, vaa chiñaka inia'ka ra yakaa kotoo vaaka yuu chi ko'o, ko xiaa kini inia ra i'i xiyo tu ra ni tuna tavia ra, mismo miaka ya sukuachi yuchi suvaoa ra taja tua xi'a plantavao ra, taku ya un ña'a ya taku ko'o ya keena sa'aka ya vichi ra vaiaka chi taxia kiniva tu inia ta keje ña'a iinika inia, taxia kiniva taa mismo mitua kaara yia tuyaava chiña suva i'iña ra kotaa inia'ka chi ya ko'o ñu'u kua taa iniyu ra taxa kuantu kachiñuntu ka saa keje mi ya ko'o ya snasa'aka kua xintu su, ya tatuu ya veje kumi ko'o ya ntavi mintu yo'o yaka koo ntisontua chi tay ya yiaxi vali na kuva ra kusia tukuntua ra ya kixa kua chi ya koo yiaxi kua, veje tikua taxa nu kuntu kachiñuntu ka kuisontua kuuntu ra ika kua mi ko'oka xiintu ra ta i'i xiyo tuura taku ya kuaa kue'e ntiso tukuaka chi xinio taku ña'a kuaavia'ka tu sana kee tuna pe- petroleo'va xia a tu taa ñiaka tu ya ika reciclarna keena mi ko'oka su taku kuaa kue'e tisoaka koo yaka vaa vakaia ka su ni taku ko'o ñu'uka ra. Vaa chaaka chi taku xia ñu'uva keena xiaka ta chi nu xiavina xia ñu'u vaa kuaaka ta i'i xiyotu ra, ta'ana keenaka ko keena maquina takuva tu ya ko'o ya, taku ko'o ya vaxina sa'a kaa xikona yo'ora vaa vakaia yaku ya aceite iinika na tajao ini ko'o mi ñu'uka ra na nunia ya va'a kachiñua ka chi koo ntata inia, ko ko taia ntoa i'i vaa nta toa ra ta takuu xia ko'o ya desechable'ka taku xia ko'o ya, ya keena ya xa kuu ntasu loo suva takixiau ra yaka na tajao aceite iini iniaka ra isuvita ntaatava, suvitua kantia sava kixia'ka su taku ko'o ñu'uka ra vaaka chi, na xinio yakuva tachi kiji nixiavina cheje tikina'ka su vaava ya ko'o mika ra yaka kua ya ntuvi vaaka nuju takua kao, yaka kua sachiñuntu chi yan vaaka, ko koo kixia kiniaka ni tuu ko xiaa yayu inia chi tana kuxio tia'a inia a tia'a ntiuyi'ka, a tia'a sintiki'ka na kuxio inia ra koo taxiaiya ntoa najma ra koo taxia via ra, a ta kuu yia ko'o ya, ya kut ya xiko mina sa'aka ra taxiaka chi na kuxio tia'a ntiyia, tia'a sintikika ra a xia taxia yayuva'ka ra ntuxia mi tie tikui tia salvo'vi takatiaoa ka tako tu chikao cloro xii blanca nieve vi saa ntoaka su saa ko vaa vakavia su mi vaa kumi yaa, ya ko'o ñu'uva.